कोलंबिया रो संस्कृति घणो रंगीन अने विविध छे, जिको स्पेनिश, अफ्रीकी अने आदिवासी परंपरावां को मेल मानांझ। स्पेनिश मुख्य भाषा होवे, अने कैथोलिक धर्म हावी छे। कोलंबियाई लोग संगीत अने नृत्य प्रेमी छे, जिमें कुम्बिया अने साल्सा घणो प्रसिद्ध है। पारंपरिक पहनावा में महिलाओं रो ‘पोलेरा’ अने पुरुषां रो रुआना देखण ने मिले।